Maro be ai fomba afaka atao ai hiteirizigna hegna zagny, afaka zao hegna ai, <hesitation> le izy vo <hesitation> vidinao igny ôhatra hoe atao agnaty <hesitation> frigidaire, na ko hoe <hesitation> asalignô izy zegny oe hamaignignagnô, de afaka atao koa ôhatra oe le hegna iny ôtra oe atono de mahatagna elaela iny koa atono na koa oe atao frite izy igny mahatagna elaela par rapport amle izy ôhatra hoe andrahognô tonga de ataonao sôsy tsy afaka firy andro na de afanainao aby io tonga de malaky masiso fa ra ôhatra oe atononao na ataonao frite izy de mbô mahatagna elaela kokoa.